الظوظاء اللي ما أجدر أنام فيها أصوات الكلاب أو السيارات في الشارع، أحيانًا الصوت العالي للموسيقى والحفلات القريبة كمان وكمان إذا في بكا أطفال هذا الشي يكون مزعج وخي وبذات أنه آخر الليل يكون، أحب النوم في مكان هادئ خصوصًا إذا كان ما في.